لعبتي المفضلي هي لعبة الشطرنج ، احب هاي اللعبي لأن تشغل العقل وتخليني افكر اشون افوز على خصمي ، وتكون بيها اكثغ من خطة للعب والفوز ، دائماً نلعب شطرنج أنا وصديقي عمر ، ومرات تصيغ عدنا منافسات وبطولات بهاي اللعبي.